जश एबि जंगल ए शुका जगले ए। एमटीएलबी बिल्कुल हाय शुका एच। ना दाओ ए। त तिनो देख करी याद आदे। जेशे मेरे बागीचे दे दाओ ए।